شوف انا راني مؤخرا زرت هده المنطقة الجديدة جاية على شط البحر في الشرق الجزائري وعجبتني عجبتني ياسر- عجبتني ياسر ما- لازم نوليلها لهديك المكان فيه لبحر وفيه يعني وفيه السفن وفيه الناس الطيبين وكرمى وعرضوني نتعشى عندهم وكان جد جد جيد هديك الرحلة ديالي